Ny fanatanjahantena tian'ny olona ato amin'ny firenena misy ahy ny mijery azy a de ny baolina kitra, ny rugby a, ny atletisma, ny hazakazaka lavitr'ezaka.